<noise> Fa <noise> nipaipay <noise> Fanahitegna <noise> i zay; <noise> tokony <noise> ho mailo <noise> amizao <noise> nao fa <noise> hanapaky <noise> hevitse.